साइकल के मैन कंपोनेंट होन्ताये ब्रेक, टायर, गद्दी, केरियल, चैन, चैनसेट जे सब एक साथ मिलके हमाई साइकल चालन्तायेइन। जैस के जब हम पैडल मारत हैं तो पैडल मारवे ते हमारो टायर घूमतुआ, और हमारी साइकल चलताये, वैसे ई जब साइकल चलताये तो बाय रोकवे काज ह्में ब्रेक मारने पड़ते हैं।